Lloje t’ndryshme t’bukës, bukë e thjeshtë, bukë e gjate, babka, bageti, brioqe, kapati, çiabata <hesitation> bagell, bukë angleze, bukë franqeze, arrepa, bukë e bardhë, bukë e zezë, bukë e shumëllojshme, bukë me fara.